Ny atao oe karatra famahanambola de fitaovana kely anak'iray karatra kely anak'iray a <hesitation> famantarana oe manana kaonty any amin'ny banky anak'iray ianao. Ny ampiasana azy io a de nataonao hisitomana vola ary anarahanao maso ny vola ao amin'ny kaontinao.